T'ás echau cuenta, no es? Güenu, es que tengu costumbri de trebajal assín de queu i no dil dandu bombu, porque afinal si alogu s'eschanga pos comu que te queas cona cara de bobu. Assinque yo a lo míu qu'es el trebajal en silenciu i si resulta pos ya tenemus tiempu de desfrutá-lu. Güenu, tamién te tengu d'izil que si t'ás echau cuenta es porque tú tamién trebajas i sabis lo qu'es el trebaju bien hechu.